I spagnöi a sun cuazi cume nui auti, a parlu mach cun la esse ën fondo e a i pias fe le corride cun i tor, però li a s'mangia co bastansa bin, mach ën po picante